guꞌn gusloná guꞌn yaꞌs, guꞌn nkits, guꞌn yëts, guꞌn deros, guꞌn azul, guꞌn kafe, guꞌn gris, guꞌn este ngë, guꞌn nak verde limon, y guꞌn este marron, guꞌn nak guꞌn guꞌn azu, guꞌn morad.